يا طويل العمر شف ها السيارة مرة حلوة تجمعلك بين الجوة والراحة ،ومعدل الإستهلاك حج البنزين ممتاز، ومميزات داخلها هتريحك مثل نظام الصوت الفاخر وتقنيات الأمان الحديثة، وإذ ا بتاخدها اليوم عندنا عروض حلوة تريح جيبك ويش رأيك تجربها.